<hesitation> regnregniky enao nahazo promotion zey ,raha tsara manko zay, de zaho zao anotany nankôry fomba nahavitanao an'izay, satria zaho io manko tena le mbô magniry mbô ahazo promotion karanjeny, satria ilay raha ,raha tsara de zay zegny mahatonga zah manontagny mbô oe inona zagny ilay secret oh ,nahafahagnao nahavita amin'izay mbô ahavitako azy.